Kwo zhi haku za kpeye kafin mula, kwo zhin obonu hakuza kpeye ha kpewo fuwa lo, zanu gbayi nu kwo nyikwoza kwozhin obo nu hakuwo kpeye. beye kwo yin kwo bo lo nna asenyi nmwa, kwo zhi obonakwo be nakpe mi kpeyi awusawa chikwonuge da na seni kwoladiya hakpe pyi nyinkwola ye hakpewola kwozhin manayinu, hakuwa hali kpeye obowoye obowotayen nbohonu to aduwa da kwo shibwa lo ba yi kwo ge canselin, kwo zhin obonu nnaba zhin fe be yo nsa n canseliyi to bo bo yin kwo kamata nho nho yin yi ha zhin ho bwi gyi canseli oyan mi zhin bugba mida bo nkwo na yin ge hazhin hoyin bugba haku nyokwo yi kpeye wo gbni na, nwo azama yi abo zhni zhin oba zhna zhna kwo wu lo na nzuriyaya ko nfe ya dole kwa zhin obon ho ba ka kwo kpeye ntuge na ofe hdo nhalakwo hola ovila Obe ho lo nha lakwuhola kaluwa be la hobe ho lo nha lakwo hola ofi la ntuge nwo bei wo shakpe nsa walo wa shna na ho ba gye damuwa kwoi be hogye mula yi kwo nu kwo ta lo n na abye yi, obey zhin obonu ho ba kpeye ntukwo tu nyasna bo ntuge a nyasna lo nmwa, ngye adini midna ngye churchi ngye chrizti nya ho lo necwa kafin apahomula sai ala lokwo mutun nayi kwo ge genitap yin, n nabayi akukpe kni amiyinu hoi che lo kwo ku ma akni ayansna yinulo ntuge ayasna dnagbma yiholo wanda shiku nna to pma bo aba zhin kpesnu feyi ma abyi yi zhi nwu ho wuhoyi, nfya mito lodon feba mi fya ma obyi nyan sna yi nnayi kwo ge sikusel nyasna yi kwonu kwo zhin kwa dami n byi yi n mwa, osa hakuwo kpeye haku wo zuriya kpeye kwo ba wu nnabayi yinka o pya yin nmila wozhin wada boh kwo wo ta zhin wa da bon ma wozhin wazhna kwo wota zhna ma. Wo zhni wa cha kata kwo wota zhin wa che akatan ma tnu tnu zhni yi nu kwo bwatoyi na abo mwa be gye n hoba kuba sha wye nba zhna zhna ha kpe chige hoba lawo n mula nho bugyi che zanu gbayi kwo bo zhni obo hn hn yi no hakuba kpeye n nubo, wozhi yinka pyanun wo zhni vinun owofe ma kwon kwa zhn abo wuna owo fye ma kwo na akna be yinu shi bwa abeyi ba nu nha ku ba kpeye osa beba so aje ncheye hoba gye aboyi acheba bwo a nso wokiyi ntugena zaholo wozhi bwatoyinu aboholo nwoye aboholo nwota yen to n ho ton viwo hokpe she adowo ye yin ma nha kpe nwna na ge beye kwoyni mbalo ze yei kwo mita lo ze yei ma kpekni wo zhni ozanu wo zhi boda dayi to hoi to bei ye boda da yi nu ma hoi to boi viwo ho gye she woda bon ma hoha kpe wuna hoi la sowa ma hoto gye bonu shi n ho bo bwadamuwan haka zanugbayi bugyi che kwo je beyi pya na zhni haku bo bya wye shi kni beyi nu zhin agye hola zaye milan n tu kwotu ngena aboyi banu ba mwa begyelo, aboyi banu ba zhni abo mi ba chige a kamshi yi nu abo akpokoloyi n ho ba ku ba shi awye. A kwo zhni oyanu nnaloko to aje ze kwo ha je ze be ato bo gye ho wu ngye she ho be shiwu yin ho zhi nyikwo obyi nuyi kwo zhini obo hn hn nu haku beyi zhni, aza mwa be gye nabaku beyi zhni, nhoi to zhni beyi oba mula kwo to lo n kpu yi achi kin aza a ba zhni ngnu aba oza wola sala wokuwo nyikwo shewyu, woka wo byin kwoyi shewyu kafin mula nna zayi aza nba to bo shawye yin n yinze ye yi fiyin nba na dulo nbegye ntagyi aza nba to bo shawyye nyin ba shi tnayin lalo aza ba bo ku shawye atami achiege nba mula ta baya lon nba bugyi chen ama oba mala ba ba ya kwo to snu lon ngye aza ba to bo shawye nyin oyan mida okwo nu nyi ge, kwo bo zhni bo hn hn nu haku za shawye nho ye ha so wo nyi ma, ba wai fya bwa je gyegye abeturu n nya ho lolo ayege facebok kwo watsap habwa za gye gye nkwo achige hoye ha gye agnana dna n namula nge habe gye za tu nbya bya yi ntuge wo ilimilo, ntuge wona gyiwye lo hoto viwo fen wogbni nao Bwa ho la la walo wa bwa wo nho iyaye nwo aza mayi nu yni owa da da na yni obo ka bwa zo yi nu, ho ta shna wo vilo gu to she nha iyaye nu nyi mibolo malo miviho ahankali miyan bo ge zeye woyin nwo bo wulo nwuna zaye woyin ma owo bo wolo wuna ko de iku nhavi kpekni hoba bwa nwo nuwu yi nwo ba da ho bo nukwo yi nwo tukwo ho ba zhi obo ngye atakpe hoye nwoi oba lo lo nu n ama n naku kpege zeye wo yin nwo byiyi nu gni ya kwo nwo byi kwo yi nu gni ya mi gna ho ge, kwo ha lo be nya nkni bwa ya hata bwa kwo n nge chiyai ntugena aza ho lo nba ba ba bo ba baya n halo ngye ata kpeho yelon aito shni ho gye nwo yin do le ho ha bwa kwo vi pye cheyenu, she ho vikwo pye cheye nkwo nu nna ba bwa gaici yashi kwo zaye woyin omi zanu, kwo zaye wo nyi omizanu to ma, awye gyi be nlo n aduwa bo kwo zhin obo nu sa ho ba zhi mula ha awye gyi be to twa si bwi bwi dna kwo ge ai mala migye za lo ba lo mba lo chu to zhni mula lo nu la aduwa zhni be na shekwoyi wo tu she yin wo ba bma ho zhni nge shekwo yi kwo tu she yin wo bma ho zhni nge shekwo yi kwo tu she yin wo bma ho zhni. Bma ho zhni osa n ho boi kasa wato osa nho to bo n kalayi dna owonu baga ho kalo osa hoba zhni bo wato wa bma ho zhni ntugu mula kwa pa nyinkwo za abo nyin wo yin wo yin yin n za nu, n chena zhi yikwo za ba toi kala yi ngye yin, yin kwo za ba to bugba dna yin ngye zanu gbayin oma oyan mi ba mi ma da n nalayi nkwo na yi ge kafi n ho so za ko mi chi hoye ha zhi mula kwo bo zhni bo manayi nu ha ku kpeze wo zhni, nyi kwo za na kwo za nu gbayi nu n haku kpe za pya wo zhni, yinka pya na haku kpe za pya yi zhni kafin holo hoi shiwo kwo zhni nna, kwa zhni kwa je bo ma n zhi, zhi yima anaberika lolo kwo okni tunu lobo domin ozhi ho lo n kni nu lobo kwo n ho bo kpezhinyi boma na yi ta be nzhin, komi ho bo kpe zhin yi bomanayi ta be nzhni Kwo hola ngye ayinkwonu kwo holo hola dna ho zhi in abo ngye amalaika, beyi kwo nu kwo ta taba kwa zhin chenu zhin miga sha wula ge nho zhin ahh onu nyi sa ho ba la nyi kwo haku zhni ozhn ye n yinkwo yi gbmi yi ma wo zhin lama nu kwo kni yin na aku aboyi mu, yita mi ya cige yabwa to lo n ama haku ba mu o kpa hakpe ho shekwo wu ye kwo nyasna haku mu kwo nyikwo nya sna lo, kni nya sna yi pya na, nyasna kwo yin ma mi bo mi miyi zhin kwo shigbe kwo mito mi myi zhin kwo shigba ma, kwo mi bo bwa nsowoki yi kwo mi to bo bwa kwo n sowoki yi ma, onu bugyi che haka abeyi vi wo. be holo kwo woto bo buyu loma, obo mi gni mi ye yin ma, za nyi aduwa nyaku bo ta da won, to nha lo ha wo la to aduwa nyaknu bo n dawon aduwa nyaku dan n lo, hoto kugye bugbawu la bon so ku zhin obon haka abeyi vi, ho zhi wunan ho ye wa shi ho nun kwo, kwo wota sheha abo wo ye yi ho ye ba nu kwo ho ta ye ba nun ma